Näütüses, ku paprõ pääle oll' kirotõt, et siin, maja takah, saa olõma suur kullaunik, nii õkva tuu unik ka sinnäq sai. Tä võtt' pleiädsi ja kirot': "Maailma ei tulõq inämb kunagi sõta egaq hukatust." Ja täpselt nii oll'gi. Ja inemiskund elli õnnõligult aigõ lõpuni vällä.